E karazagne zavatry maneno sofy zao sofy ame vava vao mamoky feo da ohatry oe ny bapampa, da ao koa gne fipetra zany da na sody, ao koa gne farara.